ट्रेन एक अइसो उपकरण है। जेसे हम कम रुपया में ज्यादा दूर जाई सकत हैं। ट्रेन ते बहुत लोग सफर करत हैं। जीते नये नये लोगन से मिलवे में बहुत अच्छो लागत हैं। और ट्रेन या तो धीरे चलत है या तो बहुत तेज चलत है। जीते हम लोगन का सबर नजारा दिखहत भए चलत हैं। ट्रेनन अब कुल प्रकार की आन लगी हैं। जैसे बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन ये सब अइसि ट्रेनाई हैं। बुलेट ट्रेन बहुत जोर चलत हैं। और मेट्रो ट्रेन थोड़ी दूर के लाय चलत हैं। ट्रेनन को पहिले विदेश में चलाओ जात रहे। लेकिन अंग्रेज एको भारत में लायी आये। जीते एक बहुत बढ़िया काम हुई गाव उँते। एक दाए हम ट्रेन की सहायता ते हरिद्वार लौ गये हते। जेमें हमें एक प्रतिशत की तकलीफ नाहीं आयी। और मजा तो बहुत आओ। तब हम पहली दाए ट्रेन पे बैठे हते। लकिन अब तो जब कबहूं बैठत रहत हैं।